Bongiorno me ciammo Paolo Besagno e son eh un muxicista de Zena. Ò diversci anni de esperiensa into campo da muxica etnica, da composiçion e da muxica elettrònica e ò respòsto a-a vòstra ciammâ de lou perché voeiva proponive un progetto innovativo in sciâ in sciâ in sce comme se peu deuviâ o trallalero zeneise inta muxica elettroacustica.